﻿Kua tembiporu espon jeiva jae kuako ipiu jare oimevi iyivite rupi jeta aporairai mbaeko yaesupe ipuere vaera i jokoropi oike, jare yavaiavi jokoropi i oipiteyae, jaema yandepuere yai i oipetaguegui yaesa yambaeyoe pipe vaera, ani ya mbae ñamotini pipe vaera jaera kua esponja jei supeva, ome guinoi mopeti <hesitation> opaete jejarairai jokoropi apoyave yaipisiyave aramoete omoata ireta